أحب نسافر طبعاً بالقطار، بالقطار يوفر وقت ونضل ماشية في الطريق نحس روحي جزء من الرحلة ونشوف الناس ونشوف الحاجات وأنا ماشية، وبعدين هو يكون فيه مريح يعني بنعرف نسترخى بنعرف نرقد فيه لحد ما نوصل رحلتي وتكون رحلة آمنة.